Ntantu c'è di diri chi iu nun fazzu dieti vegetariani e mancu m'interessa. Iu sugnu pi manciari tuttu chiddu ca mi veni davanti, ovviamenti cu rispettu di la me saluti. Lassu lìbiri tutti chiddi ca ci piàcinu sta speci di dieti. Ognunu è lìbiru di fari zoccu voli nta la so vita e di manciari comu voli. Lu mpurtanti è nun fari la murali a chiddi chi màncianu cosi differenti; picchì chissu mi dassi fastidiu. La me passioni resta e sunnu li feddi di carni. Dittu chissu, un vegetarianu, secunnu mia, avissi a manciari linticchi, favi, piseddi, cìciri, fasoli e, si nun è veganu, ova e furmaggiu. Nun sacciu si daccussì putissi bastari o ci sunnu àutri alimenti chi cuntènnu proteìni chi fussi cosa bona manciàrili pi un vegetarianu. Iu pensu ca un vegetarianu s'avissi a nfurmari bonu cu lu so dietòlogu, chi ci po dari sulu boni cunsigghi e evitari problemi di saluti.